طبعا المكونات الرئيسية للسيارة، جسم السيارة نفسها الخارجي، وطبعا فيها الماكينة من داخل، وفيها خزان الموية، خزان البنزين <hesitation> الكفرات <hesitation> هذي أجزاء السيارة، طبعا داخلها في كراسي، وفي أدوات السلامة، فيها الدركسون <hesitation> فيها البريك <hesitation> الفرامل يعني <hesitation> إايش فيها كمان? هذي اللي أتذكره.